Tsy maintsy ianao maka an'lay fomba <noise> fanaon'ny alika. Zany hoe ataonao izay hitakisikisinanao maka ny akanjonao le fanao isan'andro eo ianao de mitakisikisina am'le fianakaviana, avy eo a manantona am'lay olona manao anazy ianao ary mivovò arakin'zay fomba fahaizanao mivovò anazy eo.